Li da dee dafaa yokku dëgëraay cere baax na bariwul appétit de ay <hesitation> waaw bariwul bitaamin waaye yaram bi dëgër moom da koy def cere. Waaw moom baax na si loolu torop ak fonde. Fonde tamit baax na, defaa yokk paska ndox la. Defaa yokk <hesitation> yaramu ndox bi. Moom tam baax na si lool ak ñam yi may nii, ay ñami xob yii nii di ko toggu baax na torob. Boobu dafaa, ñami ñami xob dafaa joxe bitaamin ba pare dafaa yokk kàttan bi jëmm bi tamit waaw, ñami xob yi nii. Loolu baax na si.